Mitareta oiporu jendiva <hesitation> ipuerevaera oëtü jupi mbae, ipuerevaera <hesitation> oikua mbae jaeramiñovi <hesitation> oikua vaera kiara oime iyipipe oï tätá ikavi kuaereta jendiva, esa jae má oiporureta.